Amovecepe guïramɨipeguaiño mbaetɨ etei yae yayemongueta ñaiyae guɨramɨipeguaiño mbae oyekua yande jare ñanemopɨakañɨiño jokua oikoviko yande ndie, jaeñomai oime mbae yave jaema guɨramɨipeguaiño yaesa yave mbae jaema ou yande maendua ñai ou guɨiramɨipeguaiño oyakua yande jokope guɨiramɨipeguaiño